Дар Бангладеш обу ҳаво гарму намнок аст. Кишвар иқлими тропикӣ дорад: тобистон дароз ва хеле гарм мешавад, ҳарорат то сӣ дараҷа ё бештар мерасад. Аз моҳи июн то сентябр фасли муссон оғоз мешавад, ки бо боронҳои зиёд ва баъзан тӯфон ҳамроҳ аст. Зимистон кӯтоҳ аст, ҳаво сард намешавад, ҳарорат тақрибан аз понздаҳ то бист дараҷа мебошад.